טעקסטבוקס זענען דא פאר מענטשן וואס לערנען זיך <hesitation> סאו זיי העלפן פארשטיין זאכן, ס'איז דא מיט אלע אינפארמאציע. <hesitation> אויך גיבט עס די זאכן וואס דאס זאגט וואס מ'גייט דארפן קענען די גאנצע יאר. קען- מ'קען אלעס זען אין די ביך וואס מ'דארף קענען די גאנצע יאר. ס'גיבט אויך אסאך איבעריגע וויסנשאפט פון אסאך אנדערע זאכן.